Icecream ɗi kawtii bano nii, e woodi vanila, e woodi chocolate, e woodi karamen ɗum laamɗam, e woodi lemon, e woodi manngoro, e woodi ras- rasbery fuu e ɗon.